Zaho zô an, <hesitation> alohany ande amakivaky a atiala be zany de fiomagnana atôko alohany zany an, amzao alonga defa tsy magnatô lamba manifnify si lôaka vôlohany indrindra de patalogna an patalogna lava atô fa tsy patalogna foifoika, amzegny zani anô ra kôa ka mandeha atiala zany de tsy vôrangotra ra i vatagnanô.